Guenote, tioko nani kiti nu, xa iyo <hesitation> xixo yawiti nu novu yi’i ti xiti iwu te ndaketi, ndaketi ndaxikonutitass i nati yoku, naa alimento nanni ti’o xixo ity, ndaxixati, ku’via kiti kua kiti. Wanda kiti duanda kan dua tiati, kiti kusa inka kiti wanda dua te naxati uese ti nu waudeti yau’ ñu ñu, ñu xi xoti, ñu xi yiiti <hesitation>